<hesitation> ɗii landi kaa ɗii nganaa jaafuɗi dee. So ngoonga, heɓude nguurndan kaa ardii huunde fu. Neɗɗo so wanaa nguuraa kaa so kaalaa haala kaalisi. So a wuuraayi, haala kaalisi kaa walaa koyi. <hesitation> wuurde cile ɗiɗi ɓuri wuurde, sabi so a wuurii, a heɓii cellal, ayiwa a heɓan moƴƴere, a heɓan kulle kuurɗe ko wanaa kaalisi tan.